A va tüt bin, però sun ënrabià perché l'ai përdü 'na coza che a i tenìu e sai ëndua truvela e co l'ai fane e cuindi sun ën po ënrabià për lon, ma sun pa për d'aut cuindi sun bastansa cuntent